Nyalaande kawtiinde kaire woni puɗɗirnde e subakaare yamre, subakaare nde minyamata mi yara mi huwa kuugal am, mi wurto yaago babal kuugal jam mi warta jam, mi tawa iyaalu am jam